شوف اكلك يعني هو ولو اني مو هلكد خبرة بالمالشغلات مالجسدية والتمارين الهاي بس تابع او جانتي هو يعني عنده خوش معلومات خوش نصايح مالبناء اجسام والاعرفه انه ياخذون بروتين انه يعني شسمه الاوزان شوية شوية مو رأسا ياخذ يعني يشيلون اوزان عالية